Injé do fujééna fafu ñoni ñabagiir nak ijoow fuŋéés bo niyaŋoom; fujééna fafu siwuli sifojiir injé puréén béŋéés bupuruuj béŋorul bon niyaŋoom.